Yea ley value of ley human life is to to do things that you will love to have a satisfying <hesitation> activity and then to to lo- love one another snd if you do that ley your life have more value.